Ko'o yë clavo najk kubawëwayn jue yë dunëp, mat'sitëp tu'uk këam y je tukpë kë'ë je'e je martillo myaj mat'sitëp jadunt's kyëxëk je clavo kuwopënyëp.